Zahay zane naho fa feno ty kômôdiay na ty aromoaraay, naho fa feno lamba, le avoaky indray mandeha raha ine lafa bosesiky reke, avoaky ivelany atoa. I reke tafavoaky ivelany atoany amizay le avalony tsirairaiky lambay na pataloha amy ny pataloha, amy akanjo ny akanjo, ny lobaky amy lobaky, sôrita amy ty sôrita le mahalala milaminy soa re le antonini soa re ame zay